गै खेर् गेअ लसे नो नुन्ग् <hesitation> मब्रए एइस्क्रिम् बनयु, बनय्ने हगन्। मब्र गै खेर् निप रए एइस्क्रिम्। गै खेर् ग्रेअ एइस्क्रिम् बनय्ने थकै। नरि खेर्, गै खेर्, सिनि अरो कोत्लेत् सोर्जु, गुलय्ने ल रोज सस सिन् गुन्दुन्ग् कलम्, गुजुन्ग् कलम् अरो एइस्क्रिम् बनय्ने हो बनय्। <hesitation> लेपुस् नसै बैदि जैकिअ को मुदुन्ग् मनय्, एबन्ग् मिस्त् <hesitation> इन्पोर् को तज देर्दनि गुज्कु ज समिन् फ्रिज् कलम्। भिरे बदि एइस्क्रिम् बनय्ने हगन्।